اذا اريدانظف الفرن اول مرة اطلع كل الحدايد من عنده واطلع الصواني مالفرن واجيب بخاخ منظف مثل ستريس او اي شي من هاي المنظفات القوية ابخه للفرن من الداخل وانتظر عليه فد ربع ساعة وراها اجيب جلافة واجلفه وامسحه بال <hesitation> بالوصلة وما وهذول الحدايد هم كلها اغسلها وما ارجع يعني ما اعلكه الا اتاكد انه هو ناشف من الداخل